won durranintun taautamaduni durranituu maan innama dagariffti katika dunia arra amtan maisha arratankas ,wontuni <hesitation> bare at irraduft irra dagartiftiee, origin binaadamin duft origin at irra duft <hesitation> essa dufteeh culchante attamiee, won attin midafet attamii, duran issen atam olteni bulteniee, abbotin tensen tadurdabart innama attamiti won tan duftini utamaduni himprisaviti dub won akkantun kullin lilla dansa role ishia nidasan.